mariya áá eri zi zog yag nem go num go omi rikak mona ka ar aka oks mari barək gouro sə aka gee wodo ee záá kwe̱e̱ gou áá ai zomo a te̱wi to mona rigək rimini sə rigətta root na ye'ek yenzi mona de'pa ɓunaa mo̱o̱k gak gan tumbi. Nok ura az mona ree eska gou wodo̱ zám a kwəəi. Ura az ri n wodo̱ zaa kwe̱e̱i to̱ irəm go'numa eni n sundo gonummi ese en yaksa zok. Nok ina ese yaksa zokan uni, npu náá me̱e̱ka pa. Sei n ree mariya mii rəirə dəllə, mii gwezzi ni iik. Sei de n paktə meela andə eli á á waza az gə waza nezzya? Sei doosi bonge waza sarkin bariki rəzzi waza sarkin bariki ai do̱o̱wiya mindəzzi. Wooodo bo n eezam sei dera de ee rúú e réé ka'p ni baabazzi dere gwa'roo iree i kaate teps i kaate dumn, te'uka pii ider dumn rewəren sə i wo'gittə. Mona ka təu dumba au aka bo'máám haa wodu ká goma ya'pa too dumna eni kaate de kaate sei gə kaate gowa marei naa gə gowa sambe aa be̱r naa siis. N bo’ máá tingsee npu kéétəkrə sei domda bonge áá baba bongə <hesitation> báá go'num bongə <hesitation> sə waza pu ri'gəttə riazgə gwan a esu máám ge̱e̱ kunum sə bo'ya? Sə bonge ko’ bo me̱e̱ bonge apu gwa'pa domda, baba bo kaaseepu gou zanga. Sə keenam sei gətne de gətné gwa roo sei domda bonge to’ assee i sau zen, sə i fəəi náá wo̱si sə domdaazi de̱nnei i ɗo'tei rian g zen naa wo̱siya diga n ko̱orini sə n regnik n gee yaksa zok to̱o̱ irim go'numa ri emi banda emi, de rigəta miitə dəllə roo, npu rigəkrə sei n ree oks domda uza pu rigəttə páá i deru inge dom we̱e̱m n mede meeka domdaazzi pa sam, é ree wopsozi ere wom womsuk uza wopsi dəlla rolla̱. I der inge gweri- gwa de'é ree gweri- gwa se é oks domdaazi, sei n doosə domdaazi minge ka sə ara a gamn ri akgə asse rora gamn eli buur ti billi i kissə ri ang yang yang billa kissə yang yang ar pu dii ri ang sei i go'tə ko̱ra na tokt səi piitə sə i záá i ku’ a múkak ni zan leerek soo roobo rodo kind sə oks domda- a'zzi. Sə zok yagne domdáá ezi dedise migə mii waza neezya? Sei n doosu ri'ra miil sa bonge ne̱e̱zi dinne ya? Sei minge to dáá miirə dinse dááz i deru ingə sarkin bariki sei bonge ka'n ge̱e̱ bildimma wazazzez, noka ni riik bogo ina bogo ni bogo bo iin ge̱e̱ wo̱o̱do̱o bo i kantu, a i kantuwa? A ii kantuwa nee to bil na yerdə mina ree gwa n deg dən luumarə. Sə n ree kamta n zappu sə n zaa gwa’ dəna roon ina n bo'ron uni n yingə manda, waa to n ro'mu ron n ro'mo mandaaz boo maza geese mandaazi uzi baba katikis uza geese rə'muka mandazzi. e ɗeru ni bullokik ina i won ror an na gwerum ro roogo n dərk ninge buloki ina i dérə sə i də'rə sə i wo̱m gwaam eni too mandaa ezi mina yingu n kine ko̱o̱u taasaurə ye’ taasaure, ko̱o̱u taasauro ye'taa saurə. To se, n za n yipsə domdazzi kantu de n zaa n ypsə domdaizzi. Se domda bonge ká woodo bonge <hesitation> ai ina n ar iikan una an, domdaizzi sei ublaa npu rekumpuro sei de'rətə máár. Sə n zanpun n zappu daga yangiya mii náá kiiza miiz, n doosi minge too domda n renna az wallahi dere tosa gwa'ro sə dese bonge woodo nee dinŋa ya? Se in dosu rira miirə daarəl sarkin bariki. Se bonge to rikak gə, de ina bo nn gər Bo ii kantu sə n yipsu kamtu, to domdazzi ete maara at, to ina eni ese en yaksa zok omi o. Mara domdaazzə n kamtə at yangiya miima de, ina yaksa zokronn gwa'roo yak yangiya mii ii pát koo neeya rúun kwiir gwa'roo, nok maara eti banda maar zinaata at éé gweri epu naa máár. Maara root gweri i báá ban. Wumsa na zaa riang sə i ruu dai i de'rə mara root <hesitation> se’ se’ ya'azzə sə i ree i gbar dii sə de'tə sə i daatə to̱o̱ git na oo gəə səks gəəpa dii irim maara root dokta root pissee daan maara zinairə zinairə at eegə pisee pa ama ee gweri epú náá mara root mara root rot uta i ɗer inge pii wut maar piiwut, uri bonge daklai uri bonge <hesitation> maau zaga ramz, uta bonge inge i der inge yar, too yár ipu nó ittə, ya'ra wo'ossoi i pii yára gwa'ai, yara gwa'eyi bo ipu no'ittə, yara no'ittəə eyi bo. Yalla mul al a ée gwerirə, wáz na nakp sə i sa'su timlə səna dé gangsal pii, esu en me̱e̱ káá zullək ko zangək koo look gəl esu en to yalla mullol bo Yallili é bo'on to̱ms pa, e der gondongii, i de̱’ wo'ossoro, nok mina doo minge yár gə uza daksək pat. Mona daks pat gə rira ii i der yar ama mona zaa kaakrə gə monge yal. Yal zogbul pii yal muk ɓul pii, yalla i der gondogi i ɗe wo’ sorool pii, so noka ni riik yára eyi ne é kamni to̱m na ma̱a̱ ra eti eerə neta eti pisee se e bo é bo'on tɔms, no̱ka ni riik haa zotta npu dərk rə, áá yangi apu no̱o̱ krə rikaki. Ina yaksa zokron ina eni naka pisa gwa'roo, koo mara ginzi naka záá gwa'roo ka’ gee gen belɗdúm, nok mii naa zara mindəl n daa dəlla mindəl sə n ruu ree ge'a baiyakrə. I reen kin te go'num omi o. n oks o ari i báá máár i ɗe'rəte i ese i oks uri i baa kəədən i ete, uri i báá ɓa̱'uri bə i baa ina an yaara yara muyo ai. Rira rool yaa sepu bota bo sə n dosun. <hesitation> Noka ni riik dəu go'num ro te’ naa yaksa zokro te'. rigəta miirə sən rigə sən gəən yaksa zok sosaiyak sə n ko̱o̱lun sə n rigən ak. Rekarə zamanuwazzə bo ni n doon piik, zangəkarə ni yangi ni i zangən ak bo. Wa'zuza pii sə meɗe̱ pu sə ese we̱e̱s kotto mu’ mu' gbənaarə.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 Sə ese kotto, gəggəgəə uza pii sə ese we̱e̱s kotto bo'ro bon mu'mu zu itteé náá gbənaarəi. No̱a̱káá miikrə iya i ese we̱e̱s mul uloi mul taarəi ii gə nka ge-ei pa ama ni no̱o̱káá sə n oksun yaksa zoka miikrə mariya i ese esék sə n geen yaksa zok o̱mi o'oi ui ei. Too mona gətə bo gapta dəllətrə bo, uza pii sə baa báák sə ese ko̱o̱u buhuro kotto, uza bo ese marore buhuro kotto, uzo bo re ese gou buhuro to̱o̱ ina ina eni ese en yaksa zok omi o’ kama gəbən ina n za gəən yaksa zok, esəka do'ga marirə uki, gongazi do'ga mariya ei de'i zange ya'pa ama ina i marən i marə sáám, sáám boo gongazi billa páál na esə do'ga mariya mii sə'səm gefe a dáárəzzə náá gefe a mama rəzzə, n kine go'num roo oi o. Billə esi sə'səm bil bo rə geesi or gamna mii bo ni n geen yaksa zok ak uriyangiya n pu náá mii. Ina ke to’ ni ninka npu dookro.

N le'len sə n yinge innirə te'ka sə n pe’ ár kina, gbəta ki naa gbəta be̱e̱r na̱a̱ tumtuma gbaka zukoz eni pat n go'ro gon, kita kirə bo wáz na rək kiimrə. ii i yipsu kəta ma̱a̱mrət naa dendiya ru'ka ko̱o̱urou naa dingət, na̱a̱ rá'tə noka riꞌik n geegen yaksan zok, nok rigəta miirə n ruun dəllət root n rigə n og net gəngbəng gə ama n ge̱e̱n yaksa zók de’ n gəən gən hakilo na do'gamariya mii otta etirə n gəəngən bəlɗim a og haa zotta npu derkrə n doo mingə uriyangiya i seei na moi yangiya ipu dnikin də ai kai doo ln ge boo mariya zukai pai sə'səm pu billə. Ni bo'kən sə i gamn zukak piipa, iima gamn náá laaka náá oruka naa sundumeya wessai, no̱k yangiya moirə i dingki ai irə gau mariya wessai ina eni ipu kubruskáá rə rikak rikakak gau ri eri. <noise>